<hesitation> Në mes naj koncerti ose ndeshje sportive, ma përpara isha shku n’naj koncert. M’doket diçka ma e veçantë, unë jom shumë fanse e madhe e muzikës edhe mundsia që me e përjetu muzikën në ni stadium live ni koncert osht diçka që menoj që t’vjen niher n’jetë edhe duhesh me përjetu patjetër. Sportet shkojnë e vijnë.